Ka Malaisia om üts Aasia riik. Mul om kah'o, et ma erinevidest kultuurõst eriti midägi ei tiiäq, a maq arva, et tuu olnuq rassõ ka kõiki niimuudu miilde jättäq, et miä sääl kõik om.